Ma pensu propi pa perché <hesitation> le coze cun certëssa pöle saveie fin a ün certo punto perché se pöi capita cheicoza, la coza a sauta e cuindi al e pa pi 'na coza certa ch'a duvìa capité chël di li e pöi cuindi le coze cun certëssa a s'pölu mai dise